أقدر أسبح و أقدر أركب الدراجة. تعلمت السباحة بسن صغيرة تقريباً لما كنت ستة أو سبع سنوات. أخذت بعض الد-الدروس واستغرقت حوالي أسبوعين عشان تعلمت الأساسيات. أما ركوب الدراجة تعلمتها في عمر ثمان سنوات. كانت تجربة ممتعة ويمكن أني <hesitation> استغرقت عدة محاولات قبل ما أقدر أستقر على الدراجة. لكن بمجرد ما تعلمت صرت بستمتع فيها كثير.